Tëtäguasu sueciape jae ipöra supe vaeko jaeko jae reta oipota yeye jokuae la shica jei supe vae kuae yepe jae oipota jei yau ñai yave cafe baetita yandepuere yapitapita yau yande yepe yauta jokua <hesitation> yanderete yanbobitu vaera jare iru vae ndie ñai yave jukurai jaereta jeko kuae oyapo reta deimbove yabe jare caruyae jaeramoko jae reta opa kurai oyapo ysve ,tata oyonbuete reta jokuae cafe jae reta jou metei dive jare galleta dive jeta vi kuae reta eh jeko uesauka ikavi bae jae reta oimevi arete winoi, oyapo reta jae reta oyapo mopeti solticio arakuera pevae jaema kuae oiko payandepo sau jare payandepo pandepo araroipe jaeramiñovi jokope tetara reta iyemboeteko omonde jokua iyipi reta omonde vae oesauka iruvae reta pe, kuña reta oñono mbaepoti iye jokope jarevi omboati reta siu mbaepoti reta jaema oñono ikavesera iguipe jokua ndaye oipota jei opau vaera kiarako imetava, jaeramiñovi oyapo reta arete dia de santa lucia kuaeko oyapo reta payandepo mboapi aramaeti pe jae reta jei supe kuae ara ndaye jae martin santa lucia jaeramo jae reta onbuete vi kuae oyapo reta desfiles jarevi omboendi reta vela jaema jou retavi, guiiyape cataitai jae reta oyapo jeko rupi.